no me olemme nyt täällä Pojanluoman kylässä tämän Kristiina Ahomantilan luona ja jutellaan vähän vanhoista asioista ja tämä tämä päivämäärä on yhdeksäs kahdeksatta kuusikymmentäviisi
joo
haastateltavan syntymäaika on kolmastoista yhdeksättä tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäkaksi ja haastattelijana Seppo Sillanpää mitäs varten sillä sellainen nimi on
en minä tiedä siinä on vanha huusholli - joka on ollut Saunamäki josta minun isäni on kotoisin ja se tuota on saanut sen Saunamäenkyläksi sitä nykyään nyt jo sanotaan ja tuota
no tuota olettekos te ollut piikana nuorempana
olen minä tädilläni ollut
kauanko
no kolme vuotta ja sitten menin naimisiin ja ja tuota yhdeksäntoistasataaviisi meitä on vihitty
no oliko se kovaa se piikominen
ei kun tädillä sai olla kyllä minä aikuinen olin kyllä jo silloin mutta työtä silloin tehtiin toisella lailla kuin nyt ja palkka oli vain pieni siinä kahdeksankymmentäviisi markkaa vuodessa

olitteko te kotona niin kauan kuin te piiaksi sitten menitte
olin äitini oli sellainen uskovainen ihminen ei se tahtonut päästääkään vaikka meitä oli paljon kanssa kahdeksan minä olin toiseksi vanhin jo sitten ja mutta mutta kun niin paljon ja siinä vielä oli siihen aikaan sellaista aikaa vaikka en minä tiedä kyllä siellä vain ruokaa aina oli siellä kotona mutta mutta kun ei sitä rahaa tahtonut saada niin sitten tahdottiin jotta päästäisiin piiaksi
no minkämoisia päiviä piika joutui tekemään
no tottahan aamulla puoli kuuden aikana navettaan ja ehtoolla yhdeksään asti sitten rohtimia kehrättiin ja ja kankaita kudottiin keväällä sitten ja ja ja ja sitten kun me oltiin naimisissa niin sitten mies lähti Kanadaan ja oli siellä kahdestikin - esisti se oli vain kaksi vuotta ja sitten se oli kuudetta vuotta toisella kertaa joo ja siitä se meni se
oliko teillä oma talo vai olitteko te torppana
kyllä se oli esisti torppana mutta me sen ostimme sitten taloksi tuolla vähän edempänä ja sitten yhdeksäntoistasataakaksitoista niin minä tulin tähän ja se oli siellä Kanadassa vielä mutta se tehtiin se kauppa sitten jotta sekin sai sen kuulla ja ja sitten minä tulin yhdeksäntoistasataakaksitoista tähän siitä asti on oltu nyt on kolmetoista vuotta tulee ensi kesänä kun mies on kuollut
no talo oli teidän hoidossa sitten kun se oli Kanadassa se mies
joo niitä oli kaksikin oli se jonka minä esisti otin ja sitten tämä silloin - tiesi jotta pitää hommata
no oliko teillä palvelusväkeä paljonko
niin minullako ei ollut kun paimenlikka sellainen kymmenen vanha yhdentoista joo tästä likeltä sitten kun oikein sellainen kova työ oli niin sitten oli jokin naapurinmies tuosta päivämiehenä

niin sitä on menty silloin ei ollut sitä rahaa sitä piti sieltä asti niin hakea kun talon osti ei olisi saanut muutoin maksuun
oliko Kanada sitten parempi silloin
oli oli se vaikka ei siellä nyt tullut muuta kuin sen viisi markkaa niin kuin ei kun kymmenen kuinka se nyt tulee tuo kun tuota kaksi taalaa päivässä sai niin se oli niin kuin kymmenen markkaa täällä mutta se oli hyvää silloin Vaasasta piti hakea kyytirahan kun jos sopii sanoa kunnan pankissakaan ei ollut täällä
mistäs Vaasassa sitten sai sen
siellä oli sellainen sanottiin äijänpankki siellä oli sellainen rikas mies oli joka niin tuota jolla oli sellainen niin kuin yksityinen pankki josta sitä saatiin
antoiko se sitten velaksi sitä
kyllä velaksi niin kauan jotta sai Kanadasta sitten maksaa velkakirjan vekselin piti tehdä

no te olette kutonut kankaitakin vissiin
no en mitään konstikankaita mutta pellavakankaita on kudottu ja kehrätty ja

kun miesväkeä on ollut niin kuusi poikaa ja kaksi likkaa vain
mistä kaikesta niitä tehtiin niitä vaatteita sitten ennen vanhaan
no kun lampaita oli niin villoja karstattiin ja kehrättiin ja ja sitten pumpulilankoja ostettiin loimeksi kaupasta - sellaista se tehtiin -- miesväen vaatetta ja ja mitä sitten tarvittiin niin sänkyvaatteita niin pellavista rohtimista niitä tehtiin

minkäsmoiset kengät sitten oli
no yksipohjaisia pieksuja tehtiin niin naisväelle ja ja pojille sitten niin saappaita ja sitten kun vähän paremmaksi tuli aika niin sitten niitä jatsareita piti ostaa
oliko suutari kylässä joka teki
oli oli suutari kylässä

kuinkas se elonleikkuu tapahtui sitten kun oli mies pois ja
no sirpillä eikä millään muulla sitten oli urakkalaisia jotka leikkasi sitten kanssa mutta en minä muista mitä siltä jalalta silloin maksettiin eikö se ollut kymmenen penniä joo ruisjalalta ja sitten niin - pystykoolta niin se oli minä muista sitä kuinka ne oli ne leikkuut en minä kovin paljon vain tarvinnut leikkuuttaakaan silloin tehtiin työtä ja oli nuori
mistäs ne päivämiehet sitten tuli
tässä oli tässä naapurissa sellaisia jotka tuli sitten kun vain minä pyysin ne sai sitten minulta aina hevosta siihen kun oli sellainenkin jotta ei ollut hevosta niin se sitten - maksoi aina sen hevosen työllä
kuinka kauan te olitte torpparina
viisi vuotta
no minkämoinen taksvärkki piti olla
no vähän rahaa joo ei töihin tarvinnut mennä en minä muista sitä kuinka se ei sitä paljon mennyt sitä rahaakaan siitä sitten sekin ostettiin jo taloksi ennen kuin minä olen tähän tullut kun se oli siinä välillä kolme vuotta kotona itse ja sitten lähti uudesta

kuinkas sitä pyykkiä pestiin ennen vanhaan
niin sitä pestiin jotta vettä tehtiin kuumaa ja ja hierottiin saippuan kanssa ja sitten lipeäkivessä keitettiin padassa ja ja kurikoitiin oikein oikein kovasti
kuinka se tapahtui se kurikoiminen
no kun oli vasituinen lavitsa ja sellainen kurikka sitten jolla lyötiin ja kyllä sillä puhdasta tuli johonkin niin kuin nyt pyykkikoneella

mistäs saippuaa saatiin
kaupassa oli kun vain oli rahaa millä osti
oletteko te itse tehnyt saippuaa
en minä ole tehnyt

olettekos te ollut hyvä ruoanlaittaja
no en minä tiedä kyllä sitä sellaista ruokaa kuin siihen aikaan laitettiin osasi perunoita keitti ja ja jotakin jälkiruokaa sitten ohrainen puuro parhaiten oli ei kukaan ole moittinut muuta kun syödä on saatu
tehtiinkö silloin mitään sellaisia laatikkoruokia
no ei - en minä ei niitä varmasti kyllähän niitä nyt jossakin paikassa tehtiin mutta niin en minä ole ainakaan tehnyt laatikkoruokia perunakastetta oli puolipäivissä ja ehtoolla ja aamulla kokoperunat
tehtiinkös marjaruokia
kyllä kun vain marjoja oli niin ja sitä marjapuuroa keitettiin rukiisilla jauhoilla ja eikä siinä tarvittu sokeriakaan sitä syötiin kyllä
ja juustoja tehtiin ja
joo juustoja tehtiin paljon kun lehmät poiki niitä piti tehdä aina seitsemän kahdeksan joka kerta
kuivattiinko ne juustot sitten vai
kyllä silloin oli päreorret ja päreitä ja sitten kuivattiin ja käänneltiin ja jotta niitä oli kesälläkin vielä sitten ja sitten vietiin jyvälaariin jos jyviä oli niitä säästymään
säilyikö ne kauan sitten siellä jyvälaarissa
kyllä ne säilyi aivan kun syyspoikiva lehmiäkin oli niin keväällä sitten kun lehmät päästettiin pihalle niin sitten lehmien pihallepanojuustoja syötiin kun ne kerran kuivataan niin ei ne vedä sitten homeeseen
mihin aikaan muuten lehmät päästettiin keväisin pihalle
no kuinka eloakin oli yhden kerran minä muistan kun päästettiin silloin oikein komea kevät oli niin yhdestoista päivä toukokuuta muuta kertaa ei niin varhain ole melkein se meni aina muulloin ensimmäiseen päivään kesäkuuta mutta silloin oli niin jotta sitä kasvoi oikein silmissä sitä ruokaa jotta niitä päästettiin jo silloin sitten niin syömään ja jaloittelemaan ja vissiin heiniäkin oli silloin vähän
no missä ne kulki sitten ne lehmät oliko ne aitauksessa vai metsissä
no ei metsiin ole - mutta kyllä tässä on mutta paimenessa piti olla kun ei ollut sähköpaimenta niin ei niitä joka paikkaa aidattu sitten kyllä niitä aitojakin tehtiin mutta niin paimenessa piti olla mukuloista aina jokin sitten niin aina niissä paikoin jossa ei ollut sitä - aitaa kun tuli sängilläkin tyhjäksi kun riihillä jo oltiin syksyllä
tekin olette varmaan ollut paimenessa jo pienenä
joo sisaren kanssa me olimme ja silloin sai varhain minä muistan kun vappunakin me jo olimme paimenessa sisaren kanssa mutta ei nyt enää niin varhain pääse
no mitä siellä paimenessa ollessa tehtiin sitten
ei mitään siellä hypittiin ojien yli ja laulettiin ja kyllä se aika siellä meni ja sitten kun piti ympäriinsä paimentaa jotta ei millään taholla ollut aitaa - meillä ei - meidän aikana vähän on ollut jollakin taholla mutta niin kuin minun kotonani niin sen piti ympäriinsä paimentaa niin siinä on työ

no karkasiko ne koskaan
ei ne päässyt karkaamaan kyllä niiden perään niin katsottiin
mihinkäs - aikaan ne sitten ehtoolla tuotiin kotiin
no - seitsemän seitsemään asti piti olla jos ei satanut mutta sateella sai tuoda sitten vähän varhemmin
ja kotona lypsettiin
niin joo äiti lypsi kotona ja

minkäsmoisia sairauksia lehmissä oli silloin
no en minä tiedä ei niissä ollut mitään sairauksia en minä ainakaan muista kotonakaan mutta niin minä pidän sen kun piti perunanvarret kaikki pantiin aina haasiolle eli sitten kräkylle ja ja niitä sitten talvella siihen juomakorveeseen aina variin ja se varmaan piti lehmät niin jotta ei niissä ollut mitään puutostautia eikä mitään se tuli niin mustaa se vesi sitten jotta oikein niistä sellaista väkevää ja ne joi tärkeää minä sitä minä olen aina sanonut jotta niin niidenkin pitäisi nytkin tehdä noille perunanvarsille mutta kun ei niitä enää koota muuta kuin nakataan menemään
mitäs muuta niille lehmille sitten syötettiin
haudetta tehtiin syrppyä pahnoista leikattiin syrppyä ja sitä - sitä haudetta mitä tuli siihen ja ja sitä varitettiin ja vähän suolaa siihen veteen ja ja sitten annettiin ja sitten heiniä ja ruisolkia nyt ei ole niitä ruisolkiakaan kun ne käytetään sellaisilla koneilla niin ne menee sellaiseksi silpuksi sitten mutta ne oli oikein kun kluvuilla riihettiin niin niin ne oli sellaisia pitkiä lyhteitä niistä annettiin sitten vielä jälkiruokaa lehmille

mihinkäs aikaan sitten aamulla lypsettiin
no kun puoli kuuden aikana noustiin ylös ja ja keitettiin kahvi niin sitten nopeaa lypsämään mutta nyt ei minä luulen keritä keittämään kahvia niiden pitää sinne lypsämään kun kun tiedetään jotta kuski tulee mutta silloin ei se mennyt niin varhain se meni tuossa kahdeksan aikana kun minä olen nuori ollut
oliko silloin jo meijeriä sitten
oli Tuomikylässä oli Tuominiemen tykönä jota nyt sanotaan Nikkolaksi niin siellä oli meijeri ja sinne asti vietiin minunkin kotoani ai kun se oli juhlaa kun pääsi isän kanssa sitten sinne meijerikyytiin kesällä eihän sinne talvella viety se tehtiin itse voita ja myytiin ja Seinäjoelle vietiin kananmunia niitä äiti kokosi aina ja meidän piti viedä sitten mukuloiden niitä sieltä sai vähän enemmän sitten viisi penniä kappaleesta ja kuusi penniä ja niin siellä sitten sai siellä Seinäjoella
mihin ne siellä Seinäjoella myytiin
hotelleihin joo siellä oli kaksi hotellia ei muuta ollut jotta niihin niitä sitten vietiin

no sikoja pidettiin tietysti kanssa sikoja pidettiin kanssa
- joo kyllä aina - yhtä sikaa pidettiin jotta se itselle sitten teurastettiin niin meillä on ollut nyt tässä omassa olossa kuin kotonakin
koska se teurastettiin
syksyllä siinä marraskuun lopussa tai joulukuun alussa

tehtiinkö silloin verilättyjä ja makkaroita sitten
makkaroita piti aina tehdä joo ja sitten ne - verilätyt sitten eli kiskoksi sitä sanottiin kiskoa niin ja makkaroita aina
kuinkas se makkaranteko sitten tapahtuu
miksi ei se tapahdu kun on on hyvä oppi kyllähän se tapahtuu kun tehdään taikina sellainen - vereen niin rukiisia jauhoja sinne ja suolaa ja maun mukaan ja sitten puhdistaa suolet piti hyväksi ja sitten oli niitä makkarasarviksi sanottavia sarvista tehtiin itikan sarvesta sellainen ja niin niitä tuli ja sitten hyvää oli se ruoka kun niistä keitettiin
minkäsmoisia ruokia sitten joulunajaksi tehtiin
voi voi sehän nyt oli hyvää ohranryynipuuro ja ja sitten lihaa sellaisenaan jotta ei siihen perunoita pantu joulun aikana muuta kuin lihaa keitettiin sellaisenaan ja ja ohranryynipuuro oikeaan maitoon ja sellaista se oli ei silloin porvarin ryyneissä oltu

no onkos piirakoita tehty silloin
ei en minä ole tuntenutkaan ennen kuin sitten vasta kun siirtolaisväkeä oli niin - ne teki piirakoita sitten täällä meillä en minä ole nähnyt enkä kuullut niistä nuorena

minkäsmoinen se jouluaatto sitten oli ehtoo
voi tottahan se oli lapsenakin mukava kun teetettiin kenkujakin niin ei niitä saanut panna ennen ennen kuin joulusaunasta tuli sitten aattona ja se oli juhlaa ja siihen aikaan ei sitten aikuisetkaan jouluehtoolla eli aattoehtoona missään ollut pysyttiin kotona ja isä veisasi ja lauloi se oli kova veisaamaan minun isäni

kävikös joulupukki sitten silloin
ei tunnettukaan ei ikänä puhuttukaan mutta sitten kun minäkin olen ollut aikuinen niin niin joululehtiä kuljettiin kaupaten ja niissä puhui joulupukista me sanoimme minkämoisia ne on ei sen paremmin tiedetty joulupukista se on nyt vasta tullut hiljan se joulupukki
kuinkas ne lahjat sitten jaettiin silloin
ei silloin mitään lahjoja annettu ei yhtään mitään ei mitään yhtään meinaatteko te kuvankin ottaa vai mikä se on
no ei joulukirkkoonko mentiin sitten
joo vaikka olisi ollut kuinka pakkanen niin herra ie joulukirkkoon mentiin ja kun meitäkin oli niin monta niin sitten vuoronsa jälkeen päästiin niin kirkkoon kun ei kaikki sopinut yhtä haavaa - rekeen kun hevosella mentiin
kerkisikös ne viedä aamulla sitten kaikki
ei silloin toisten piti jäädä kotiin kun pari aina pääsi ja vuoron jälkeen oli isä ja äiti toisena jouluna ja sitten taas uutena vuotena toinen ja joo oli se juhlaa silloin nyt ei niin osata enää pitää kun aina on sellaista menoa ja juhlaa paremmin
ja kirkossa oli paljon väkeä
joo kyllä se täynnä oli vaikka ei ollut -- lämmityskoneet ei mitään muuta kuin pakkanen huurusi vain jokaisen henki näkyi kun siellä kylmässä hengitettiin mutta ei siellä kukaan -
mitäs sitten tehtiin kun tultiin takaisin sieltä joulukirkosta
no ei mitään muuta kuin syötiin ja sitten piti lepäämän jokaisen

muistattekos te sellaista kuin päänpitoviikko
no tottahan sen muistaa joka piikana on ollut se oli kanssa juhlaa sai itsellensä tehdä ei se muutoin niin juhlaa nyt ollut mutta sai itsellensä tehdä sen kaksi viikkoa joo
no mitä silloin tehtiin sitten
no kangasta tehtiin ja kudinta kudottiin ja kyllä siinä aina jonkin tanttukankaan piti tehdä päänpitoviikolla
maksettiinko siltä ajalta sitten mistään palkkaa mitään
siltä päänpidon - ei mitä siitä maksettiin kun kyllä kuinka sen nyt kun - vuosipalkka oli siihen aikaan mutta niin ei siltä kukaan maksanut päänpitoviikolta eikä tarvinnutkaan kun kerran sai omin päinsä olla sitten meni seuraava vuosi taas aivan sillä nojalla kun sai olla - itse oma herransa sen kaksi viikkoa
silloin sitten tavattiin vaihtaa työpaikkaakin samalla jos oli
niin niin joka tahtoi mutta niin en minä yrittänytkään vaihtaa ollenkaan minä - olin siinä se oli isän sisar se jolla minä olin

minkäsmoinen pääsiäinen on Pohjanmaalla ollut ennen aikaan
no en minä siitä tiedä mitään sanoa sellainen se oli jotta kyllä sitä valkeaa jo poltettiin jotta niin niitä koottiin niitä lammasrisuja kun ennen murrettiin lehtiä kun oli lampaita joka talossa ja ja tuota se oli yksi talo sitten siellä minun - kotona tuolla tuossa vain Rengonkylän syrjässä niin jotta ei niiden talojen tarvinnut polttaa ollenkaan niitä niin jotta niitä oli oikein oikein monta kymmentä metriä sitä niin ne poltettiin aina pääsiäislauantaiehtoolla sitten ja oli kovasti juhlaa kanssa
kokoontuiko sinne tulelle sitten enemmän väkeä
kovasti kyllä koko kylän nuoret aina kokoontui siihen se oli sellaista juhlaa sitten kun aikuiseksi tultiin
no mitä siellä tehtiin sitten siellä kokolla
no ei muuta kuin korjattiin sitä valkeaa ja laulettiin ja vissiin vähän tanssittiinkin siinä ympärillä

oliko trulleja silloin
ei niistä puhuttu mitään trulleista eikö niistä ole jäljistä vasta puhuttu en minä ainakaan muista jotta niistä olisi puhuttu - pääsiäistrulleista kyllä kai vanhemmat ihmiset minuakin vanhemmat joskus niistä vissiin mainitsi mutta ei niitä nähty ainakaan eikä kuultu
no ei ne käynyt tekemässä pahaa navetoissa ja sillä lailla
ei ikänä minä ole ainakaan kuullut tässä pitkässä elämässäni jotta olisi kenenkään navetassa ollut

kuinkas laskiaista vietettiin sitten -
no se oli kanssa kova juhla sitten se laskiainen tehtiin kropsua ja ja sitten tanssittiin aina niin silloin tiistaiehtoolla ei suinkaan laskiaissunnuntaina ollut sen kummempaa mutta tiistaiehtoolla sitten laskiaistiistaina joo silloin sitä kropsuakin sitten tehtiin ja ehtooksi pyyttiin johonkin talollisiin sitten se tanssipaikka ei silloin ollut mitään näitä seurantaloja
ja lasketeltiin kovaa ja
niin no sellaisena kun ei vielä aikuinen ollut - tehtiin lumesta se laskiainen kun ei mitään mäkiä ollut ja vedellä kasteltiin sitten se lumi ja tehtiin sellainen laskiainen
mitä siinä sitten huudeltiin kun lasketettiin
pitkiä pellavia pitkiä pellavia siinä huudettiin

mitäs juhannuksena sitten
no se oli sellainen kesäjuhla jotta kirkkoon ainakin mentiin ja käyden sitten silloin ei ollut pyöriä eikä autoja toiset meni hevosella niin toiset sai mennä - jalkavoimilla
poltettiinkos silloin kokkoja
ei juhannuskokkoa ole ikänä poltettu minun aikanani ainakaan se - pääsiäisvalkea oli mutta ei täälläpäin ainakaan ole sitä juhannuskokkoa ollut
tuotiinkos juhannuskoivuja - porraspäähän
joo komea lehtimaja tehtiin aina pihaan ja ja sinne pöytä ja tuolit ja siellä juotiin juhannusaamulla kahvikin kyllä siinä sellaista juhlaa oli

ja liputettiinkos silloin
ei ollut lippujakaan kenelläkään siihen aikaan
entäs tanssittiinko sitten
no ei juhannusehtoolla tanssittu koskaan mutta niin kuinka se minä päivänäkin se sattui olla niin jos se oli joko lauantaina juhannus niin sitten pyhäehtoolla tanssittiin ja ja jos se oli maanantaina niin niin pyhäehtoolla tanssittiin mutta ei - juhannuspäiväehtoolla tanssittu se pidettiin se oli minunkin äitini niin jotta ei saanut mennä joo jotta ei se ole mikään tanssipäivä se juhannus
minkämoisia tanssipaikkoja niitä sitten oli teidän nuoruudessa
ei muuta kuin johonkin pieniin paljon pienempiin huusholleihin kuin tämä meidänkin ja ja tuota niin ja sitten kun oli iso talo jossa oli iso lattia niin se oli sitten juhlaa mutta talollisissa kun ei kerran ollut mitään sellaista johon olisi pyytänyt - seurantaloja isänniltä mentiin pyytämään ja niin saatiin aina jossakin eikä kovin leveäitse kuljettu ollenkaan eihän sitä - käyden mihinkään kovin kauas pääse
kuka siellä soitti sitten
no niitä oli aina niitä - hanuripelimanneja jotka soitti niin jotta - sen puolesta saatiin aina tanssi pystyyn
käyttikö ne nuoret miehet viinaa siihen aikaan
no ei paljon kyllä en minä muista sellaisia häitä ei kuuliaisia jossa olisi juoppoja oikein ollut kyllä se on ja se oli sellaista niin jotta sitä - ei jokainen oli niin paljon silloin jotta niin jos sen rahapenninkin sai niin ei sitä viinaan pannut ja kun sen piti Vaasasta hakea jos sitä sitä nyt meinasi joo ei ollut alkoholikauppoja likempänä
no ei sitä itse sitten kukaan keittänyt
kyllä sitä niin vähän mutta ei se tullut nuorten käsiin mitä isännät teki

keittelikö ne isännät sitten sitä enemmän
no kun se on ollut ennen sellaista jotta on ollut se kevät- ja syyslupa jotta se minunkin pappani niin niin se aina sen sai sitten oikein vapaudessa keittää mutta minun isäni plaasi sanoa niin jotta kun tässä tulee taas se kevätlupa niin minä vähän pistän ei olisi kyllä silloin saanut mutta ei sitä sitten juotu liioin niin jotta juovuksissa olisi oltu kun se vuonna kuusikymmentäkuusi se on tullut se laki se - kieltolaki mutta se esisti niin tuli jotta niin sitten syksyllä sai talollisetkin keittää itsellensä omaksi tarpeiksi ei mutta kuinkahan se on vuosiluku silloin ollut kun se on tykkänään kielletty sitten
kukas sitä sitten valvoi sitä keittämistä
no nimismies ja poliisi joo
pystyikö ne valvomaan sen
no ei ne ainakaan pystynyt kyllä sitä omiksi tarpeiksi tehtiin joo mutta ei oltu juovuksissa ei sitä saanut silloin se olisi tullutkin ilmi jos sitä olisi ollut päähänsä ottanut
onko teidän aikana vielä niitä häjyjä ollut liikkeellä
niitä Kauhavan ei ei ole ollut kaikki on ollut todesta oikein ihmisiksi

minkäsmoiset ne hautajaiset sitten oli ennen aikaan
no ne oli sellaiset kuin nytkin jotta syötiin ja juotiin ja veisattiin ja ja tuota kirkossa oltiin ja saateltiin
oliko se ruumis kotona sitten kun -
oli aina kotona ja veisattiin siinä ja ei silloin ollut mitään no kyllä se oli täällä Ilmajoellakin talvihauta johon olisi saanut viedä mutta mitä minun kotopuolessani oli niin kotona ne aina pidettiin ja sieltä pyhäaamulla vietiin sitten ja kovasti oli sellaista surujuhlaa
tuliko sieltä sitten - kirkkoherra sinne surutaloihin
ei siihen aikaan en minä ainakaan nuorempana ollut koskaan sellaisissa jossa olisi ollut kirkkoherra se on - nykyaikaista paremmin muuta kuin sukulaiset ja naapurit
sitten hautauksen jälkeen kokoonnuttiin taas sinne
niin sitten siihen surutaloihin taas kokoonnuttiin kun kirkosta tultiin
syötiin ja
niin syötiin ja veisattiin ja minun isäni oli sellainen kova veisaamaan se aina niille ruumillekin sitten sen lähtövirren veisasi koko kylässä
ei te muista minkämoinen se oli se lähtövirsi
no se se taisi melkein virsikirjasta kaikki mä että täältä erkanen ainakin se oli ja ja kyllä niitä oli niitä hautausvirsiä monta joita se osasi ja se oli todesta nuo ei se ole kyllä hautausvirsi se meill ompi aarre verraton mutta senkin se opetti meille sitten jotta minä osaisin sen nytkin laulaa

oltiinko siellä myöhälle sitten ehtoolla siellä surutalossa
no kuinka kukin jouti olla ihan myöhän siellä oltiin kuinka se syöminenkin meni ja kuinka paljon oli sitä omaistakin niin omaisia niin se meni myöhälle se syöminen ja jotta kyllä se aina tuonne kahdeksaan ja niin meni ehtoolla

olikos silloin noitia sellaisia kansanparantajia
tottahan niitä oli oli niitä joka sitä tarvitsi sitä apua
oliko tässä lähellä
oli kyllä mutta ei elä enää
no kuinka ne touhusi
no ne kaikella lailla söpötti ja en minä tiedä ei minun kotonani niitä niin tarvittu viljellä niitä noitia jotta en minä siitä tiedä mutta sen minä tiedän jotta niitä oli jos olisi tarvinnut niin joitakin sellaisia
no oliko niistä apua sitten
- akkoja ja no kyllä ne kehui jotka tarvitsi jotta siitä on apua
minkämoisiin sairauksiin niistä oli sitten
no en minä tiedä oliko siinä mitään sairauksiakaan tarvittiin muuta kuin jotakin kysyttiin minä menen jo tästä pian pois kuinka sitä niin kuulkaa pitkälti on

onkos täällä ollut halloja kovaa tällä alueella
on on niitä ollut harva se kesä on jotta ei aina vähän ole mutta niin nyt on tämä kesä jotta nyt ei ole vielä ollut jos nyt päästään mutta - mennytkään kesänä ei tullut perunoita eikä mitään ja samoin minun nuoruudessanikin oli niin jotta niin harva kesä se oli jotta ei hallaa ollut
no riittikö se ruokatavara aina talven yli sitten
no ei aina yksikin vuosi oli jotta niin niin Neuvostoliitosta tuli niin viljaa jotta minunkin isäni ja koko se kylä tuo minun kotikyläni tuo - Saunakylä niin no ostettiin kokonainen vaunullinen sitten kun se tuli Seinäjokeen se vaunu niin ja tasattiin se sitten kylän kesken niin sieltä tuli ja hyvää leipää tuli siitä ja mutta sitten kun kun vähän vähempiä halloja oli niin niin kyllä sitä nyt jotakin tulee kauraa ja ja ohraa jos rukiinkin vei ja jotta niin en minä muista kuin sen yhden kesän mutta en muista sitä vuosilukua mutta siinä se on kahdeksantoistasataa olisiko se nyt kahdeksankymmentäkahdeksan eli yhdeksän ollut - minä olen vain sellainen pieni ollut ja kun minä olen kaksi kahdeksantoistasataakaksi syntynyt kahdeksankymmentäkaksi jotta minä en muista sitä vuotta mikä se oli mutta en minä ole ollut kuin niin kuin - mielestäni viiden eli kuuden vanha silloin mutta muistan sen hyvin kun se tilattiin se vaunu tulemaan ja sitä Neuvostoliitosta tuli
no ei silloin ole pettua tarvinnut täällä
ei ole pettua en minä ainakaan ole nähnyt pettuleipää vaikka kyllä siitä vanhukset aina puhuu minun äitini oli syntynyt kahdeksantoistasataaviisikymmentäkaksi niin sekin kehui jotta hän on syönyt

no leivottiinkos pullaa silloin sitten -
ei jukelin tähden ei ikänä minunkaan kotonani leivottu pullaa ennen kuin sitten kun minä olen ollut aikuinen jo eikä saanut kahvejakaan joko sitten korppua
joko kahvia silloin oli sitten teidän nuoruudessa
kyllä silloin jo vähän kahvia oli jotta äiti plaasi keittää pienellä pannulla ja isän kanssa joivat ei meille mukuloille annettu eikä sokerin palaa sanottiin vain jotta pysyy hampaanne hyvänä kun ei saa sokeria kyllä ne kanssa on pysynyt minun on sotatalvena vasta meni hampaat ja siihen asti oli aivan niin - jotta kaksikymmentä vuotta ne on nyt ollut pois ja silmälaseja ei tarvita vieläkään vaikka minä nyt - tulevassa kuussa täytän kahdeksankymmentäkolme

puhuttiinkos silloin mitään kummituksista
kyllä meitä aina peloteltiin jotta kummittelee jos menette sinne pimeään mutta niin en minä ainakaan ole koskaan kuullut mitään eikä muutkaan kehunut - kuulevansa meidän - mukulat sisarukset
missä niitä pääasiassa oli sitten sanottiin olevan
no sanottiin niin jotta niin ulkokartanolla niitä on jotta sieltä niitä tulee kun menee pimeässä pihalle
minkämoisia kummituksia ne sitten oli
no kun - jos minä nyt toimitan sellaisen kun kun sanottiin jotta niin jos jos Kleetuksen yön kylmää niin sitten kylmää neljäkymmentä yötä vielä mutta mikähän nimi se nyt on tähän aikaan ja minulla oli sisar sitten se oli sitten neljäs vanhimmasta päästä se oli sellainen pieni niin se meni pihalle ja rupesi huutamaan niin kovaa jotta oikein ja ja hypättiin jokainen hyppäsi isä ja äitikin ja me - mukulat pihalle niin se sanoi jotta kun Kleetus meni puodin alle niin sitä hän - sitä hän pelkäsi
mikäs se Kleetus sitten oli
se on se on Kleoffas almanakassa se keväällä sellainen varhainen nimi ja sanottiin aina niin jotta kun sen yön kylmää niin kylmää vielä neljäkymmentä yötä sitten kesään päin joo ja se likka kuuli sen jotta siitä puhuttiin niin niin se näki kissan menevän puodin alle niin se huusi jotta nyt meni Kleetus puodin alle -
no yritettiinkö sitä pelottaa pois sieltä sitten
ei yritettykään se nähtiin sitten jotta niin mikä se oli oli sellainen hämärä mutta se oli sellainen kauhean paha pelkäämään se minun sisareni se jotta kun se oli kylän kissa niin se luuli jotta se se oli nyt se

no oliko koskaan mitään varkaita liikkeellä
no en minä ainakaan muista eikö niitä halkoja vähän varastettu - rintakyläisten metsistä en minä muuta muista ainakaan muuta varkautta
mitä siihen aikaan sitten sai rangaistukseksi jos teki jotakin pahaa
no kyllä siitä jotakin sakkoa tietysti tuli ei minun isäni ollut koskaan vastaamassa enkä minä muista sitä mutta joskus kuulin vain mukulasekana sellaisesta

kiersikö ne usein sitten täällä ne poliisit ja nimismiehet kylissä
no jos kyllä ne aina syksyn kevään kiersi ne kiersi sitä jotta jos sitä - salapolttoa on niin niin ne ajeli hevosella
oliko ne ankaria miehiä
no kyllä kai ne oli mutta ei ne kaikki ollut kyllä ne kun sai vain pimitetyksi niin ei ne poliisikin oli jokin poliisi sellainen jotta niin kun sille antaa pullon vain niin ei se puhunut mitään
oli vähän - kyläisten puolelle
joo justiin
no kulkiko täälläpäin niitä laukkuryssiä
joo kyllä niitä on kulkenut herra ie selässään - raskasta laukkua kantoivat ja kyllä niitä on ollut nyt - nyt kulkee sitten hevosella vielä joka on kulkenut silloinkin kun sitten on selässään kannettu
mitä ne kauppasi
no --- vaatepakkoja eli niin kuin ei valmiita vaatteet ollut ikänä mutta kankaita aina kankaita ja kaulahisia niillä oli parhaiten siitä sai ostaa sitten ja ja saaleja ja oli vilttejäkin jo jollakin vaikka ei niitä vilttejä niin kuin noita makuuvilttejä vielä silloin oikein pruukattu mutta
no ostiko ihmiset niiltä
kyllä ne vain aina vähän sai sitä kauppaa mutta ei oikein kun ei sitä rahaa ollut se olikin sitten
minkämoisia miehiä ne oli muuten oliko ne - siivoja
ne oli sellaisia vanhanmoisia miehiä ei ei oikein nuorta ollut ollenkaan niitä oli Antti ja Nikolai ja ja todesta sellaisia - vanhoja miehiä
no ei ne tehnyt mitään pahaa täällä
ei tokikaan ei ne oli sellaisia uskovaisia miehiä joo ne aamulla aina siunasi niin jotta sen näki toinenkin ja mistähän en minä muista mistä asti ne oli jostakin Vuokkiniemeltä oli ainakin yksi eikö se ole se on Neuvostoliiton puolella - ja sieltä ne vissiin olikin kaikki mitä täälläpäin kulki
kiersikö ne aina sitten ne samat täällä vuodesta vuoteen
joo kyllä kesäksi ne meni aina pois mutta syksyllä ne tuli sitten kun saivat siellä työnsä tehtyä kesätyöt niin sitten ne tuli taas ja olivat talven ja sitä samaa latua kierrettiin ja niitä raskaita laukkuja kannettiin selässään
missä ne sitten oli yötä ja söivät ja -
talollisissa yönsijan aina pyysivät mihin sattui ja parhaiten aina niin kuin siinä missä ne oli ollut niin siihen ne aina pyysi ja ja taas päivä mentiin ja ja taas pyyttiin talollisiin ja sitten piti sitä ruokaakin antaa ja toisilla oli kahvivehkeet jossakin kotelossa pahvikotelossa jotta ne itse keitti kahvia ja - teetäkin paljon ne keitti niin
maksoiko ne sitten sen ruoan ja yösijan
kyllä kyllä ne aina johonkin -- metrin palan puolen koko metrin antoi kangasta ei ne rahalla maksanut olisivat vissiin maksanut jos olisi määrätty mutta aina sanottiin jotta noin jos nyt jonkin kankaanpalan saa niin väliin sitten kun rahaakin sattui olla niin ostettiin vähän pidemmältä sitä samaakin -
minkämoista kangasta niillä sitten oli silloin
pumpulikangasta parhaiten ei ei niitä no oikein nyt no oli nyt jota veriiniksi sanottiin niin sitäkin oli joka on niin kuin villakangasta mutta sellaisia pumpulikankaita niillä parhaiten oli mistä he sitä ottivat jostakin Arkangelista mistä se plaasi sanoa Arkangelista jotta tullessaan otetaan

ei niillä mitään koruja sitten ollut ja sellaisia
ei toki nyt sitten jälkeen kun niitä on ollut niin niillä oli jotakin nappilootia ja neuloja ja naskaleita mutta ei siihen aikaan kerran piti kantamalla kulkea niin ei niillä silloin ollut

oliko ennen vanhaan kovia ukonilmoja
no oli oli kyllä mutta ei ne kun ei ollut niitä sähköjohtoja ei ne mitään pahaa tehnyt mutta kovasti sitä oltiin nöyrää silloin kun oli ukonilma silloin sanottiinkin sitä toisella lailla kuin nyt sanottiin Herran voimaksi joo mekin plaasimme paimenessa olla ja tuli vain ukonilma niin pian sinne isä tuli kun se tiesi jotta me pelkäämme
no ei se iskenyt koskaan mihinkään
ei mihinkään no kyllä siinä minun kotonani oli sellaisia kolme aika suurta mäntyä jätetty likelle niin niin yhden kerran niin siihen keskiseen mäntyyn otti niin jotta tuli aivan maahan asti kyntäen joo en muuta en minä tiedä kun olisi ottanut

olikos tulipaloja koskaan
no minä en ainakaan - nuoruudessani ole tulipaloa nähnyt eikä tarvinnut nähdä niitäkään ei ole ollut silloin en tiedä mikä siinä nyt on kun tuota nyt pakkaa niitä niin tulemaan
millä lailla ne mahtoi sammuttaa niitä sitten
no - jos jos niitä jotta ne kerran piti sammuttaa niin sangoilla vettä jostakin mutta en minä ole kyllä ainakaan nähnyt enkä muista nuoruudessani vaikka oli vanhoja huusholleja niin ei ne palanut vaikka siellä siinä Saunamäessäkin siinä - mummon ja papan tykönä niin kun saunaankin mentiin niin päreellä vietiin valkea ja se pantiin se päre palamaan sitten siihen kiukaan kiven rakoon ja kun kylvettiin joo eikä eikä palanut koskaan mikä siinä nyt sitten on kun nyt niin kauheasti palaa
minkämoisia saunoja teillä oli silloin
no sellaisia hyviä saunoja jotta niin lämpisi ja savu tuli ovista ja ikkunoista ja - kiuas oli nurkassa ja ja minä tykkään niistä vielä tänäkin päivänä minä en tykkää tuollaisista ja sen tähden siinä palaakin usein kun tuollaisia jotta ne on tuon kartanon kanssa yhdessä se on ollut erittäin aina tuossa mäellä se sauna ja ja tuota kyllä sellaisessa tulee hyvät löylyt
eikö se ollut nokinen
no ei sieltä noessa koskaan tultu kun sinne vietiin vettä - eikä siellä pitkin seiniä laahattu kyllä varmaan sen vielä joskus tulee niin jotta sellaisia saunoja on
minkäsmoiset lattiat niissä oli
no niissä oli sellainen lattia jotta niin niin kuin kiitalattia -